Yaani nini nenda kuva mutu ambaye noki bwe vintu vyane mwenevyo, labda drina murimuwane, au kana naanika biashara indru noyo. Yukingira labda, ndirimtegemea muntu usida akava ndra namulume labda nindamtegemea mulume au ndi namtegemea munduu au muntu wosi, nive na uwezo ambao woupata kila kintu, um- nanii ooho vikira mamambo yanedome usi ive nivana, nive nivanduu, ive nivazazi, yaani vuntegemea nisinevategemea iviovo tuku, nivasaidira kila kintu nike na maisha yabowa vasinga vane vasome vyabowa nivo nikale nyumba yabowa, nive na usafiri, yaani kila kintu chendre kisaka, nikipate kikourahisi, ambavo koo utumia nini nguru jane mwenevo bila mulomba muntu vosi jukanaona kintu chakumwene vizit urahisi sana maisha yako, kuliko chokohewa nimuntu. Dakava nimulumale nyumbi cholomba isiko isiko ulombile ikilo mtondo ulombile iki lakini kana ulinachako mwenevi, au una kamulomo kako kukwingire dakava ninisanu, kabowa sana, sababu we uliki ula uliki ula uliki bakavuja mulome moloma akakungirya. Lakini maisha yako yakadoma vyabowa kabisa, kira kutie kira muntu koo namwachwa alina maisha yari jiyako yo- yoko yaani kira muntu akave yosaka dayafikire jire, wekana fikire jira, lomadrijuva kama nafikira abowa kanda uwezo ura kadagala ninyende nini, ndina nyumba yabowa yakula kabisa ilina kila kintu chokitegemea kira kintu, bavakavo vakuaja vandu! kira muntu akava nachachuchu boya uwa akava kuno akava kuno makama mulivosi vyabowa sana jamani kanu uvufikira hatua hirijone atuwe yabowa sana. Siku anu usina vintu vilije vokera muntu jokujoka kamwana ni? Nim- nimzigo uinuele, aikanoana vintu vyosi vyokuvajio, kaa ukiishi vyabowa kabisa kira kintu kilibowa ukujosaka iki- usafiri wakwantu ulikamula doma udomire chena ulikamula boya uboile, ulikamula banisiko doma novaenda labda dakanikai. Ukachunga safari bauchiko kuvi kaona vintu vyako uchuri vii winukirae, adechekire ukusinda amakani nigari yakwima ruindya, kani mpesa jakutite ukadoma hosi ya harantu udoma, ukahunduka ukabweiji ukabweiji ukaulaiki ukaulaiki. Kwanza vyabowa sana, kanuna kira kintu vandu vasee akanuna kintu cha kukira kintu kanuna, mpyejirifoo mfukwi, kila kintu chariha kabisa ukachona iki chabowa ba- buki koki bakikava kilijolikwa kifikiravi. kwahiyo nenda sana maisha yarijaila noojio kira muntu mulingu vyene nampangira, venarishi vyenare, arimu hanta umuvikira nohaho, kulitegemea jubweji ubweji amna.